Ndikka So mi waawi ɗonnoogol ko mi waɗi wuro ɓe njiɗi walla wuro ɓe laawol, miɗo ɗonnoo wuro ɓe njiɗi. Wuro ɓe njiɗi ko ɓuri heɓugol maaɓɓe, e nguurndam e jammaaji. Ko ɗum, wuro ɓe njiɗi waawi ɗaɗi wondi fow e njamaaji.